sareeti dikech kinki suun makka issan kiimbii edeenii maanif itbasse kimbia ennan hiiakan uttalaa akama ardhaa.duub anen hiiakan fedda issuma dikayoa min somsaa itkanee daam itkanee nyatee iltin kasit didimetee kati inin janaa suniif akaan feeda.